شوف أنا أكثر رياظة أجيدها هي رضا رياضة المشي أو الركظ، أحس إني شاطرة فيها مرة، أحب أمشي كثير أتمشي يمكن ممكن <hesitation> أجدر أتمشى ثلاثة كيلو في اليوم عادي أجدر أتمشاهم، وممكن أجري <hesitation> كيلو مثلًا في اليوم، بس طبعًا كيلو متف متقطع يعني مو مرة واحدة لازم أجعد أجلس وأشرب موية.